أكثر صفة تعجبني في الأفراد هى الصدج، الشخص الصادج يكون واضح وصريح وهذا يعزز الثجة بين الناس، كذلك أحب الكرم والتواظع، لأنها الشخص اللى يعطى بدون مجابل يظل متواظع بجذب الناس حوله بطريجة طبيعية، وهذا الشيء حلو إنك تكون إنسان ش-صادج مع نفسك ومع غيرك.